نعم انا جيد فى زراعة الحدائق لانى زرعت حديقى المنزل الذى اسكن فيه و كمان بعرف ازرع اى نوع من انواع النباتات او ورود و لدى فعلا بالطبع انا زرعت نوع من انواع النباتات نادر جدا نوع جميل جدا انا بحبه زى نبات الرز او ورود بحب برضو ازرع ورود جدا الورود بحبها جدا جدا